Reykjavík er fallinn og Sjálfstæðisflokkurinn mælist stærstur samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup samfylkingin tapar fylgi og það gera Píratar og Vinstri græn einnig sjö flokkar kæmust í borgarstjórn sjötta þjóðaratkvæðagreiðslan um rétt kvenna til

á Írlandi í dag kjörsókn virðist ætla að verða mikil kynferðisofbeldi gegn körlum er mun algengara en talið hefur verið lektor við

á Akureyri segir að þeir eigi erfitt með að segja frá vegna fordóma og kröfu samfélagsins um karlmennsku rúm þrjú tonn af reykvískum kjörseðlum komu glóðvolg úr prentsmiðju í dag og verða geymd í Ráðhúsinu í nótt kjörseðillinn er engin smásmíði rétt tæpur metri að lengd fólksfjöldi Ísafjarðar nær þrefaldaðist í morgun þegar skemmtiferðaskip sem komið hefur til landsins lagðist við akkeri í Skutulsfirði gott kvöld Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig tveimur og mælist nú stærsti flokkurinn í Reykjavík gangi þetta eftir er meirihluti Samfylkingar Pírata og Vinstri grænna fallinn Miðflokkurinn Flokkur fólksins og Framsóknarflokkurinn bæta við sig spurt var hvaða flokka fólk myndi kjósa eða líklega kjósa ef kosið yrði í dag samkvæmt niðurstöðunum er Sjálfstæðisflokkurinn stærstur í Reykjavík

með tuttugu og átta komma þrjú prósent og bætir við sig rúmum tveimur prósentustigum frá því í síðustu könnun

er með tuttugu og sex prósent og minnkar fylgi flokksins um tvö prósentustig milli kannana Píratar missa einnig fylgi voru með fjórtán komma fjögur prósent en eru nú með ellefu viðreisn bætir við sig og er fylgi Vinstri grænna dalar um þrjú prósentustig og er nú sex komma tvö prósent Miðflokkurinn bætir við sig og er með fimm komma átta prósent Flokkur fólksins er með þrjú komma átta prósent sósíalistaflokkurinn er með þrjú komma fjögur og Framsóknarflokkurinn með tveimur komma níu aðrir flokkar ná ekki tveggja prósenta fylgi samkvæmt þessu ættu sjö flokkar sæti í borgarstjórn Sjálfstæðisflokkurinn átta borgarfulltrúa Samfylkingin sjö lítill munur er á Flokki fólksins og Sósíalistaflokknum flokkur fólksins kemur inn einum manni samkvæmt þessu en Sósíalistaflokkurinn ekki og Framsóknarflokkurinn ekki heldur né aðrir flokkar afstaða kjósenda var könnuð í gegnum síma og net frá tuttugustu og annan maí og fram til dagsins í dag rúmlega tvö þúsund og tvö hundruð voru spurðir tæp fimmtíu og átta prósent tóku þátt vikmörkin í könnuninni eru tvö komma sjö prósent nánar er fjallað um könnunina á

punktur is oddvitar framboðanna í Reykjavík koma í kappræður í sjónvarpssal í kvöld hjá Sigríði Hagalín Björnsdóttur og Einari Þorsteinssyni samkvæmt þessari könnun gæti verið að færast

fjör í leikinn já heldur betur það virðast margir ákveða sig á síðustu metrunum jafnvel eftir umræðuþættina hérna á Rúv við munum eftir því þegar Flokkur fólksins skaust inn á þing í fyrra eftir dramatíska frammistöðu Ingu Sæland við ætlum að fá til okkar alla oddvitana í Reykjavík þeir eru sextán þannig að þeir komast ekki allir fyrir í einu og við skiptum þeim í tvo hópa

sem hafa mest fylgið samkvæmt þessari könnun og svo hinir í kjölfarið þátturinn hefst klukkan korter yfir átta og við búumst við líflegum umræðum ekki missa

manns hafa greitt atkvæði utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu í dag rúmlega tólf þúsund

þetta er töluvert minni þátttaka en í síðustu Alþingis og forsetakosningum þetta skýrist að hluta af því að margir sem búa erlendis halda réttinum til að kjósa í Alþingis og forsetakosningum en ekki til þátttöku í sveitarstjórnarkosningum daginn fyrir kosningar er í mörgu að snúast og tryggja þarf að allt sé eins og það á vera á morgun og þá má náttúrulega ekki vanta kjörseðlana það eru sjö bretti af kjörseðlum að koma hérna í Ráðhúsið hver kassi vegur sautján kíló og það þarf hundrað og áttatíu slíka kassa samtals vega herlegheitin rúm þrjú tonn enda er kjörseðillinn engin smásmíði það verða sex hundruð og sex frambjóðendur á atkvæðaseðlinum sem er sögulegt met það eru þrjú hundruð og fjórar konur í framboði og þrjú hundruð og tveir karlar og seðillinn náttúrulega af þessum sökum hann er rétt um tæpan metra á lengd og kemst

inni í kjörklefanum við erum búin að fara yfir það sérstaklega Reykjavíkurborg hefur reynt að auka kosningaþátttöku meðal annars höfum við verið að reyna að auka kosningaþátttöku fatlaðs fólks síðan gáfum við út þessi bókamerki en á þessu bókamerki eru öll framboðin

stafrófsröð margir eiga betra með að muna merki flokksins sem þeir ætla að kjósa heldur en að lesa nafnið af kjörseðlinum allur áróður á kjörstað er stranglega bannaður þess vegna þarf að ráðast í það í kvöld eða í fyrramálið að hylja rauðu blettina hér

vegna þess að þeir líkjast aðeins of mikið merki ákveðins stjórnmálaflokks

yfirkjörstjórn mætir hér klukkan sex þrjátíu þannig að þetta verður löng vakt hjá okkur og svo bara fer þetta allt eftir hvernig gengur og við förum ekki fyrr en við erum búin að skila uppgjöri og það verður

einhvern tímann um nóttina þið mætið sem sagt hálf sjö annað kvöld í fyrramálið í fyrramálið já já tuttugu og sex ára karlmanni sem saknað hafði verið frá því í mars í fyrra ekki er talið að andlát hans hafi borið að með saknæmum hætti líkamsleifar komu í veiðarfæri fiskibáts á hundrað og tuttugu metra dýpi á norðanverðum Faxaflóa í febrúar báturinn var staddur um tuttugu sjómílur suður af malarrifi þegar

og skór komu í færin við nánari leit lögreglu fundust svo bæði höfuðkúpa og á sama svæði d n a sýni voru tekin og send til Svíþjóðar til greiningar niðurstöður bárust í þessari viku og í ljós hefur komið að

síðast er vitað um ferðir Arturs í miðborg Reykjavíkur fyrsta mars fyrir rúmu ári talið er að hann hafi farið í sjóinn við Reykjavík og líkamsleifar hans borist með hafstraumum þessa leið ættingjar hans hafa verið látnir vita

vita

lést nei en ekki með saknæmum hætti eins og staðan er í dag getið þið útilokað dag Marinó Ingi Emilsson rannsóknarlögreglumaður segir að rannsókn málsins hafi verið sérstaklega umfangsmikil í upphafi hafi mikil vinna verið lögð í að kortleggja ferðir leita hans formlegri leit að honum var hætt í lok mars í fyrra og hún ekki hafin að nýju fyrr en

fundust næstum ári síðar þegar þessar líkamsleifar koma upp á línubát á línu í Faxaflóa þá erum við með nokkuð góða staðsetningu leitað meira lögreglumenn fóru með varðskipinu tý á svæðið í febrúar og mars og leituðu dögum saman að frekari

sem tók myndir af hafsbotninum í

metra dýpi á þessu svæði

hundrað og áttatíu

yfir átján þúsund ljósmyndir sem þurfti að fara yfir

handvirkt allt allt skoðað af lögreglumönnum og á þessum myndum

sjáið þið frekari líkamsleifar

á ljósmynd greinum við líkamsleifar í ljós komu bæði höfuðkúpa og

til þess að ná þeim upp en það hafðist að lokum

við rannsökum það áfram ef

vísbendingar þá en svona er staðan í dag búist er við góðri kjörsókn á Írlandi í dag þar sem um þrjár og hálf milljón Íra tekur þátt í

þjóðaratkvæðagreiðslu um aukinn rétt kvenna til að rjúfa þungun kosið er um afnám ákvæðis í stjórnarskrá landsins sem tryggir fóstrum í sama rétt til lífs og mæðrum þúsundir Íra hafa komið heim frá útlöndum til að greiða atkvæði í dag þungunarrof er ólöglegt á Írlandi nema líf móður liggi við þúsundir kvenna sækja þessa þjónustu á hverju ári til Bretlands þú hefur verið að fylgjast með

þessu máli

Írar eru kaþólskir upp til hópa íhaldssamir allavega eldri kynslóðin og kirkjan

haft mikil ítök í þjóðlífinu þótt það hafi verið að

hvergi annars staðar í Evrópu hafa konur jafn lítinn rétt

tíu árum síðar var því breytt þannig að konur gætu farið til annarra landa til að

ef þeir teldu líf móðurinnar í hættu og hvernig lítur þetta út

kjörstaðir eru opnir til níu í kvöld

forseti Bandaríkjanna hafi aflýst fundi sínum með leiðtoga Norður Kóreu í gær er ekki útilokað að þeir hittist samt sem áður þetta sagði Trump við fréttamenn í Washington í dag í gær birti Donald Trump bréf sitt til tilkynnti að ekkert yrði af fundi þeirra í Singapúr í næsta mánuði stjórnvöld í Norður Kóreu svöruðu nokkrum klukkustundum síðar með

varfærnislegri yfirlýsingu um að þau vildu gefa Trump tíma og tækifæri til að endurskoða þessa ákvörðun í dag var svo komið annað hljóð í strokkinn hjá forseta Bandaríkjanna stjórnvöld í Suður Kóreu segjast ætla að standa við sína hlið sáttmála sem staðfestur var við Norður Kóreumenn í síðasta mánuði þar sem kveðið var á um kjarnorkuafvopnun og friðarviðræður í morgun birtust fyrstu myndirnar af því þegar stjórnvöld í Norður Kóreu sprengdu í loft

upp jarðgöng og mannvirki á svæði sem sagt er hafa verið tilraunasvæði fyrir kjarnorkuvopn í norðurhluta landsins þetta gerðist í gær og hópi erlendra fréttamanna var boðið til að vera vitni lektor í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri segir að fordómar og mýtur verði til þess að karlar segi ekki frá kynferðisofbeldi algengara sé að karlar séu beittir kynferðisofbeldi en

talið hafi verið Sigrún hélt erindi á ráðstefnu um kynferðisbrot sem haldin var í Háskólanum í Reykjavík í morgun hún sagði þar frá tveimur rannsóknum þar sem rætt var við sextán karla sem höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi rannsóknir sýna í dag að einn af hverjum sex karlmönnum hafi orðið fyrir

fyrir átján ára aldur Þorsteinn Halldórsson var nýlega dæmdur í

sjö ára fangelsi fyrir að nauðga

hann nýtti sér yfirburðastöðu sína og tældi piltinn til kynmaka með fíkniefnum peningum og öðrum gjöfum foreldra piltsins fóru að gruna eitthvað þegar hann var fimmtán ára þau höfðu undir höndum gögn úr myndavélum og vildu kæra Þorstein

sem þú færð að heyra þetta er brot úr heimildarmynd um kynferðisbrot gagnvart drengjum myndin heitir lifir barnið og er eftir Signýju Rós Ólafsdóttur sem vinnur myndina sem verkefni í

ekki frá meðal annars vegna þess að þeir hafa oft þegið fíkniefni og gjafir af ofbeldismönnunum þeir segja ekki frá út af það er þessi skömm

sektarkennd

sjálfsásökun og fordómar umræðan er einhvernvegin þannig að þeir eiga að vera soldið sterkir og eiga ekki að sýna tilfinningar miklir fordómar og mýtur tengjast kynferðisofbeldi gagnvart körlum ein þeirra er að karlar sem beittir eru kynferðisofbeldi verði sjálfir gerendur

önnur er sú að körlum sé ekki nauðgað af konum en Sigrún segir að bæði karlar og konur beiti karla

stjórnvöld í Hollandi og Ástralíu hyggjast stefna Rússum fyrir alþjóðlegan dómstól vegna m h sautján farþegaþotu

sem skotin var niður yfir Úkraínu sumarið tvö þúsund og fjórtán ákvörðunin

var tilkynnt í morgun eftir að alþjóðleg rannsóknarnefnd komst að þeirri niðurstöðu að eldflaugin sem grandaði vélinni hafði tilheyrt og verið undir stjórn rússneskrar herdeildar hafa hafnað þessum ásökunum

gaf sig fram við lögreglu í New York í morgun hann var þá handtekinn og ákærður fyrir nauðgun og annað kynferðisofbeldi gegn tveimur konum

laus gegn tryggingu eftir að hafa komið fyrir dómara ásakanir á hendur hrundu í fyrra af stað

um ofbeldi gegn konum hefur neitað þessum ásökunum nokkur rekistefna er hjá Reykjavíkurborg um hver eigi að greiða fyrir rekstur og er það íbúanna en skrifstofustjóri hjá borginni segir að þeir verði ekki látnir borga það stendur til að koma fyrir á flestum af stærri reitunum í borginni sem þegar hafa verið skipulagðir þar á meðal eru

nýrri hluti svæðið í kringum Ríkisútvarpið og Hlíðarendi allt að fimm tunnur verða á yfirborðinu hver fyrir sinn úrgangsflokk öll sorphirða

verður einfaldari því einn maður á bíl getur sinnt hlutverki þriggja til fjögurra sem sjá núna um að koma sorptunnum að bílum og tæma í nýrri byggð sem við erum að skipuleggja er gert ráð fyrir að þeir sem byggja komi þessu fyrir í stað sorpgeymslu í húsi við erum svolítið á byrjunarreit þar að skoða hvernig við getum leyst málin í eldri byggð við

í borginni í fréttum um helgina deildarstjóri umhverfis og í borginni að kaup og rekstur gámanna yrði á höndum íbúa áhugi er fyrir því að gera tilraun með gámana við

þar sem gámum yrði komið fyrir sitt hvorum megin götunnar en hvor um sig kostar um tuttugu milljónir króna það eru margir þættir sem þarf að huga að áður en við tökum ákvörðun hvernig það er alveg ljóst að við erum ekkert að fara að setja þetta niður og rukka íbúana um tuttugu milljónir eins

heyrt fleygt þetta verður verður skoðað allt vel ofan í kjölinn áður en við förum í þetta farþegi af einu stærsta skemmtiferðaskipi í

lét það ekki á sig fá að skoða Ísafjörð fullan af samferðafólki sínu fólksfjöldi

þrefaldaðist við komu skipsins í morgun meravíja lagðist að bryggju á Akureyri í gær og við akkeri á Ísafirði í morgun skipið er tæp hundrað sextíu og sjö þúsund tonn og um borð eru ríflega sex

tugi

bíla á Akureyri og yfir sextíu á Ísafirði það er mjög mikilvægt að

kaupi ferðir um borð þá vitum við hver fjöldinn er

rútur og leiðsögumenn og búið að skipuleggja þetta fyrir fram farið er með fólk í rútuferðir í nágrannaþorp og sveitarfélög sem dreifir álaginu hér á Ísafirði búa um tvö þúsund og sex hundruð manns farþegar

um fjögur þúsund fimm hundruð og því ljóst að fólksfjöldinn í bænum hefur nær þrefaldast en hvað finnst

um að hitta nær einungis samferðafólk sitt í bænum og hvað segja íbúar

götunum og maður kemst ekki fram hjá þeim

missa af hundrað áttatíu og eitt skemmtiferðaskip er væntanlegt til Akureyrarhafnar í sumar og hundrað og tíu til Ísafjarðar yfirvöld á

Hawaii eyju búa sig nú undir að flytja um eitt þúsund manns frá heimkynnum sínum með þyrlum fari svo að nýjar sprungur opnist í hraungosinu

í byrjun maí í nótt mátti sjá metangas loga við slíkt getur aukið hættu á öflugum sprengingum í hrauninu um fimmtíu íbúðarhús og önnur mannvirki hafa orðið hrauninu að bráð og um tvö þúsund manns hafa þurft að flýja heimkynni sín þetta veður verður

í Reykjavík er fallinn og Sjálfstæðisflokkurinn mælist stærstur samkvæmt nýjum

tapar fylgi og það gera Píratar og Vinstri græn einnig sjö flokkar kæmust í borgarstjórn sjötta þjóðaratkvæðagreiðslan um rétt kvenna til þungurnarrofs er á Írlandi í dag kjörsókn virðist ætla að verða mikil kynferðisofbeldi gegn körlum er mun algengara en talið hefur verið lektor við Háskólann á Akureyri

eigi erfitt með að segja frá vegna fordóma og kröfu samfélagsins um karlmennsku rúm þrjú tonn af reykvískum kjörseðlum komu glóðvolg úr prentsmiðju í dag og verða geymd í Ráðhúsinu í nótt kjörseðillinn er engin smásmíði rétt tæpur metri að lengd þessum fréttatíma er að ljúka sá næsti verður í útvarpi klukkan tíu í kvöld punktur is vefurinn okkar er uppfærður allan sólarhringinn verið þið sæl og njótið helgarinnar